Jamdde dokkotoraku, ɗemle ,haalaji, dina, hakiladji, walla terɗe, walala jate. <hesitation> ɗii kaa miɗe miila ana heƴa. So wonaa ɗum <hesitation> jaŋdeeji goɗɗi keewɗi ina ngoodi toon, eey.